Ny kolontsaina any Allemagne zay fantatro: ny allemand de milaza fa ry zareo a de olona avo razana, tsy te hifangaro amin'olona hafa mihitsy izy, ary ny alleman- allemand koa de olona tia mianatra ka ry zareo iza- zareo rehetra zany de tena nahita fianarana avokoa.